Warna orens. Awamanne warna ia so na awafandele ko'as a. Sanga leodae ndia so na ko'as a warnan lo iak. Nai tasi su'un na, ma balo'as warna loiak al, te hu ta ba'uk ka nai balo'as sal fa te ba'un na hatoli la ala ta hi warna loiak fa.